Ny hevi-diso amina kiva ndreka, rehefa hoe kiva ka hoe <hesitation> miwaowao izy andakoronao de dikany zany zany karaha hoe misy mpangalatra tafiditra andakoronao akao, de akeo koà raha ohatra ka hoe miwaowao ohatra zao zany hoe olo tafiditra andakoronao andro atoandro ka waowazan'ny kiva igny de karaha hoe olo igny zany le nandeha tan- <hesitation> tandakoronao tamin'ny andro andro alignanigny igny.